<hesitation> Fiteny ampiasainay fianakaviana fiteny efatra, <hesitation> avy le avy am'mamanay magnano fitenin'ny tsimihety <noise> avy am'papanay magnano fiteninà sakalava, avy amin'ny firahamonina misy zahay magnano fiteninà merina de le razambe ny avy am'dadanay talohaka tagny magnano fitenin'antemoro.